Alas güenas, Javiel. a qué oras pueu dil qu'esteas de vagal pa atendel-mi? So la Sabela, que nessecitu dunas rezetinas qu'anduvi de viagi i me queé las tabletas pallí pa Rumanía. Tranquilu, que no es que me las aiga tomau toas, no te precupis. Güenu, a tó estu, qué cómu andas? Que namás que te llamu pa piíl-ti cosas i nunca te hagu assuntu. Asperu que vaiga tó bien, Javiel!